ثمة ليلة من ليالي وكا صيادة اللي كبيرة في العمر ماشية باش تصطاد في الليل، خاطر كيتصيد في الليل خير ملي تصيد في النهار، مشات باش <hesitation> تصيد كي جبدت شبكة نتاعها لقات دابوزة فيها رسالة، كسرت هك دبوزة هاذيكا وحلت الرسالة ولهني لقات مفاجأة، لقات لي ثما واحد من بعيد بعث الرسالة ذيكا.